Ya, raha ohatra hoe mandeha hanetitety an'i hanetitety an'i Azia zaho raiky de mila mitondra hanina alongany zaho de mitondra rano de mitondra s- <hesitation> fanafody mba homanako am'zainy zavatra mitranga de mitondra <hesitation> resaka teknôlôjia koa zaho ohatra hoe telefaonina de mba afaka <hesitation> magnantso le olona raha ohotra hoe misy <hesitation> raha m- mitranga akagny.